tu yi jibitalia

kitesi naŋ ti ŋutuu na kenda i gboke ŋo gbegiti todujö na jur sukuluwöt jibitaliyajin se na ŋarakinda ŋojik ló'didik

i lukata na mede nikaŋ yi gboŋ gboso a ŋutu ti mede yi 'bubulö ŋiyen ki a yi momorani ko ŋutú na gboŋ ko metesi ku'dik a ŋutú todindi kine ŋutú kulyá ti 'busan na kenda a koko jonejo i denda

piritön nagon a lut kune ko kuru lo jonda ret lo 'bulötö 'boŋ ko ŋojik kulo biriyö kune piritön daŋin liŋ ko kulo bubulo pujö na ret lo 'bulötö kulo wulek ko ko biriyö i na pirit

kenda na tikinda ŋutu' 'busan nagoŋ ŋoji ko aje kenda a kilo ŋojik tu kaaŋ yi jur a kule' ŋaji' kanisajin a kulo yiti'yi kita na miri

a kayuŋälanit lo ti ŋaraki li'budi lo i tikindá na kukuesi a ko i tikinda na kwaset nyarnyar lepeŋ i 'durädu kayit i yupet

nan gböŋ ko pusök yi jujumbu na keriyat keriyat kulo gböŋ ka'de ka'de do pujö di kulo kuku kakuwak kulo acholi nye na tinda ma do deden

toribgokesi na gbeja di deyiye a moga ŋojik kulök kulo a yawut na mogun a ko puri na mogun

sukulu na ŋarakinda wate kune tiyana do medda di wate kune' kune weweja' gboŋ ŋutu nabot yi gbokiyot yini

nan kodo tikinda ŋiro liyo' lo winikö ti kuru daŋ geleŋ i mukö na yapani musala

'busan na kenda tikinda ŋutuu gbon ko denda a ko gbiyari logon a lo'but logon tikinda ŋutu i si'da a lo'but

i 'dute na lakat na i lo lor a lor logoŋ ŋutú tu i kanisá a ŋutú pupurji matat

biresi logon ŋojik kulo nyanyar parik kulo a ŋo gboso gumba na soro gboja na kura a ko yolo

nan yiŋga 'bura' yi momora ko ŋutuu lo luduk kogboŋ momoro ko ŋutuu lo luduk na jowunda tojulin

kuduwöt jöjön yi diŋitan liŋ kaŋ yi gbokeyot ni ama nagon kega parik yi yapa lo imman mukanat buryo bukiyen ŋor yi puwök

kenda na a tinda mede nio na ŋtuu kulo si'da taliŋ ko jiran ŋutu koti ŋutu kulo si'da ko tuŋarakin ko 'börik lepeŋat titim ko kulya nagon a pokin lili a kulya kune 'duŋöni bgwobgwo

ye nan wöwögu nene tom na yoloni rino 'boŋ a adungu na

yilo giloti lo mogga ŋutu' luwaliyan lo ŋutu' ti bulö denda kode' ŋutu' denda yi kiko' logonŋ ŋutu' a ko tu yi pirit na wini a yilo ŋutu kasipani' kasipa

kenda na a tikinda nan jambi' jambu yi kiden ma ŋutuu 'bak kujönö köti' a tinda nan yi lilija na kulya köti' a tinda nan kita naŋ nan ŋarakinda 'baŋ niyo' ko ŋojik kuwe'

piyoŋ na mamata kune miindi mimiiyö yi diŋitan liŋ kode' do tikindu wini logon lo gaju reto lo gboŋ yi piyoŋ kata

'busan na kenda na tikinda ŋojik pujö koŋön na konani tokitaini kilo sumajin loŋ tiyuni ŋo kode i na kenda tikinda ŋiro bgoŋ kode ko koŋön ŋina koŋön ko ŋiro ajo pu a tetenundi sumajin sumajin lo tetenani ŋo a tikindi kita na gbede poliöliö

a nan 'bu'bulä tijú 'bärik i tó ŋerot i yinga na ŋariyesi na gon um tikindá nan i tu ŋerot i kulysi kó i gbeliŋet liyó a madi i goliyesi kata a nan bäŋäni goliyesi a yeyesi kuwe a na tidi i pujó na ŋo logon i puputurú ŋerot

a do gboso ŋote do titimba ko ŋero lo ko ko deyiye kutuk na 'do'dodu na tor

ŋiro lo ti tikini tiki winikä ti kuru temba yapani musala ko yapani musala a 'yu 'duŋadu a ŋiro tikini winikä ti kuru

ŋo' togeleŋ nagon na kokon I waran 'beron ko nan a ŋiyen ki na a reja na porogo

nan konda kitajin jore i lor ama i mukak na kita a nan kuwäni kuwá a nan puji yukan

ŋojik na 'di'dik nagoŋ a pujö mede kine do jujukinda koko di ma'di koko a pujö mede a na 'di'dik ti lepeŋ tindi teili ti lepe ko ŋiro lo ko wörö a lepeŋ yitöni 'bot yi sukulu

do pujö mugun na yeyesu totoko

kenda nyenagon a ŋo togeleŋ köti kenda na tinda do i momorani na ŋo liŋ nago do mimindi konu i gwiliŋet köti kenda tinda do bgoŋ logo yi 'depadu na gwiliŋet i lot lo mede köti ko i si'da ko joran köti ko jur 'bukuluŋ

Ee suluwa na kita na tujarju na pölyölyö kaaŋ i gboke ni

ti lepeŋ wejale weja na pujö na yukan na'bijo

gboke liyaŋ lo tengu ŋwajik na kekenda kune kogwon naŋ 'ban i ropa na gurusu ti sukulu

'bulit na kenda tikinda yi yi titimba na keriyat kaŋ kulo 'bura' ko yi ririkindö na keriyat kaŋ

nan de denda di ŋo' lo welan yi kinet kata yu lo gbe lo loron parik lo ko po na 'butet kaŋo kuwe' yi kinet ni

iloŋ na 'yei perok musala i lor ni i waran paran ko kotyaŋ

toto yi lemesiya kata

naon nan nyanysr parik na a 'döti na loputu' nagoŋ dera ko luparate' nagon dera ko köyimöt

ko narok nagon ŋutú pupu i ŋarjú na toro'bó gboso lelegesi kune a pujö na retoó kadekadé logon ŋutú lo tokitajú kiló toro'bó kuló gboŋ ko se ret gbegé so'bi ŋutú wewejá pujö i 'biyet na ŋutú lo gboŋ ko ilo ret

kimaŋ lo waya 'ban kaŋ i bgoke ni

ŋo' lo tinda ŋutuu yi moka na ret lo yola' lo a piggö na taba 'boŋ ködö rereŋo ko gboŋ naŋ ŋutu' a piggö taba

na ködö roroga kitesi jore anyen na gboŋ ko diŋit na 'bijo nagoŋ na yuyukan

yi' 'de'ya 'döti na yi pepe'yu koo 'dok yi tikinda luwa koloŋ

kikolin logon jur ló a tokita kuló a 'dugö na sukuluwöt

kodo gbe a modoŋ do ködö ti möju yawa ko do köti ködö ti konda kita nagon a na go parik anyen tinda riŋit nonut na yi puputukinda gbiliŋet lo lut lo ŋerot

kenda na a ŋarakinda i tinda na nan na yeiyesi na luduk

kinyojin gboso gbanda liserit ko loputu kilo kinyöjin logon yi' tögu 'börik ko se

ŋutu' nagoŋ tutunöggu na ködö nyesu kinyojin logoŋ jonda le jore anyen ŋiro lo ti gbon a ryöju goliyesi' ti le

kenda na a tikinda ŋutuu kulo koŋon anyen weweja' kita yi sumalin

sukulu na ŋarakinda nan yi kiko loŋ a tinda nan weweja wurjö ko kenda

nan de tu yi jibitali anyen nan deden ŋo' lo welun kuwe yi kinet lu ko a nyo

ye nan wowogu tom na woloni riná 'boŋ i na a a dugu

'busan na ko do tokenda li'budi a lupudi lo puji' a koŋon a lopeŋ worani a katodinani kode a pasta loŋ karakinda ŋutu' i gbokiyot

ŋojik nawate kune pujö goliyesi nagon ko lepeŋat a tu sukulu ko a moka diŋit nase na wate do pujö di a kunu puö mede kobgoŋ 'bakan na toro'bo loŋ kara tijini 'börik ama lepeŋat a tiki kikölin logon ko tijini 'börik ko bgoŋ diŋitan kase ti wate a tindi se bge na'but i sukulu ko moka diŋit nase na wate a lepeŋat bge 'ba kujon

do tu i jibitali i tema temba i yapa anyen do deden ko mugun nou na ko ret kode ret 'bayin

ko lepeŋ lo lomin 'dok 'börikot na lepeŋ na gbwo lo warok

kenda na a tikinda ŋutu kulo i 'dukö na kadijik nago' köti' a tikinda ŋutuu yi 'duggö na jibitalia köti' yi 'duggö na sukuluöt a tindi' ŋojik kulo bge 'bayin woro pajo i sukulwöt ko köti' ŋojik kulo bge ko tonyona ko sukulu